Ilaina frizidera <hesitation> aminà fampangasiahana raha, ohatra hoe jus de ilaina koa frizidera am'fitehirizana hanina zaigny sy laninao igny de afaka atanao akao anh na de <hesitation> am'ovia- na de hoe roy andro azany ianao anh sy hihinana an'igny anh avelanao akao foagna anh de mbola voatahiry akao.